Mbo ño bloti usibi ngaadu we ngitin súm mo ndaani, handi sati suŋi ma, bari han ganti ii ggadi ngiti to díba mo. Mbatu bsu, ngi júɓud, <hesitation> biñaŋ ma ŋóodi mbo júɓudin béeda, yaa ngette wiin bijaa wi waabo. Júɓud we ingi loti mo ndaani, han ngí ngi anto anín holla, hiinda wolla angiti yaanti mo Goolan. Angina yaa mo wo ngi gí mo wii júɓud, <hesitation> sulu uber, uhúri yaa domoda wee tti ga a bijaa, we gí wiin bimindi, bina yaa domoda, ibba yaa huŋ, ngiti súm mo ndaani.